<hesitation> Amboà aminà namagna mafinaritra jiaby satrià surtout izy koà efa mifandray amle tompony tompony iny karazana magnana affection zay izy de io ze raha ze raha irahan'ny tompony azy ataony.